Ël Messico al e cunusü ënt ël mund per i capei, chi gros capei <laughs> për fe la la siesta e pöi impurtantissim për la la techila ch'al e ricavà da la dall'agave e pürtrop al e co cunusü ënt ël mund për i problemi ch'al an cun la droga e cun i narco trafficanti